Maro moa ny karaza toaky haitegna io ka, ao gny labiera vita a Madagascar atoy. Ao ny gold blanche, vo vita a Madagascar atoy koa io fe maherihery ao koa gold banche da mbo Madagascar atoy avao manao azy. Ao koa ny J&B io koa fa tsy anamboaray a Madagascar atoy fa baka ivelany agny. Ao ny toaky trois cent treize baka Madagascar atoy amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa ao ny manao azy ka maherihery avao i io, ambonimbony ny alikôla agnatiny ao.